Igny moa gn tena famakia azy. <noise> Laha tsisy anigny da sarotsy gny mamaky gny voanjom-bazaha. Igny izany mahamora gn asa; da izay gny tena mahasoa gny <hesitation> fampiasa anigny.